Tikuv mashinasi bu matolarni tikish uchun ishlatidigan qurilma xisoblanadi. U igna va ip yordamida matoni birlashtiradi va matoni tikilgan joyini xosil qiladi.